Karaha antegna mampiasa famafa fôgna izy io fô izy fôgna zagny efa fitaovagna efa avo lenta natao hamafagna tragno, dia agnadiovana izay mety hoe karazagna lotoloto jiaby an-trano. Zay zagny mahakasika ny fitaovagna aspiratera.